Taabawal koo haatumeere huunde wonta ɗon nde ɗum resata ɗum yowa goɗɗum dow mayre, ɗum resande ɗum yowa defte, ɗum yowa ɗereeji, ɗum resande ɗum resa haatumeere, ɗum resa laɓtoop, ɗum resawi ɗum resa nde ɗum yowa kareeji fu to dow, gam to ɗi njana to ɗi bonnoo.